Los perrus muestran el su cariñu en alambiandu-ti, moviendu la cola i precurandu d'estal siempri enverina los sus amus. Tamién te siguin por tola casa i alas vezis te guipan comu si hueras lo mejol del mundu. Enque paquí ya sabis qu'es cosa quasi que nueva, qu'enantis no pensavamus enos animalis comu seris querenciosus sino que los miravamus pol gastu que poiamus hazel d'ellus.